<noise> khulondekhana nende vulamu ngendakhamenya kuliwo mwaka kwa makhumi tisa nende musasasava, ndetha nendema <noise> mingonye nenyola mangondo kasitire. Ngendamala nenyola mangondo ako, ndamala <hesitation> ngulemo ingombe ya grade, ndamala ndathiekhomo inthu kiasi ya permarnent. <noise> Eyo nekhavi yendolanga yandetha ndava ne ikhavi indai sana ingawaje ingombe eyo yamala ifue <noise> lakini ndola ndanyola ikhavi sana <noise> ikhavi ningwira, <noise> nengula ingombe, nendola lano <noise> mpaka ndasutakho avundu fulani. Hanthu nikhali khanyasingia nevusiakho. <noise> hanthu sa kiasi ingawaje n room thiviri, lakini endolakholo eyo shindu shindakwirirakho mbulamo. Nekhendi, khurula olo okhutira mapesa <hesitation> ngako siluari rahisi tawe. <noise> ingawaje nyolakho kiasi lakini olo niluo ikhavi yangwira indai yovulamu. Ata avana vali ni vasomanga, ndali ne vana vataru msecondary <noise> ndanyalirua khurunga ifisi, khilano vamala vasome vamala form four vosi. Kho eyo nenyanga yendolangakho, hii ikhavi yathithira indai nekholakhomo phidu phiali <noise> nindenyere, ndenyere khukhola khwilwa isaino. Ingawaje khwilwa isaino khulikho niphinyolekha lakini uko n mwaka kwalikho mlai kwa ninty six uko, ikhavi khwitha indai. <noise>